بالطبع <noise> أختار عمر التلاتين، لأنها فترة يكون فيها شخص ناضج وعنده خبرة، وفي نفس الوئت يتمتع بالصحة والطاقة، <hesitation> أأدر أحقق أهداف وأستمتع بالحياة بشكل أفضل، وأحياء كل -كل شيء.